La san dɛna dia ti mam yeti n di mam wan bɔta ti e dugɛ yire. Mam wan loe la e dugɛ yire di gana fu kiŋɛ ta da dida'arega di la. Dida'arega la yɛla n ani se'em la ba ni ka'asɛ la lɔgerɔ zo'e zo'e iŋɛ ba puan. Ba sakɛ da lɔgesi'a n kɔ'ɔm di'a bunsuma. Nyaga la dia la ti ba kɔ'ɔm kɔ ba va'amen na la. Ba ɛ da'ara la lɔgerɔ, nasala spices la ita ba puan. Fu san di ti ba za'asum but fu san yeti fu dɔla ba, fu wan ta bã'a. Sɛla n pa'asɛ de, fu ka mi da'aŋa la puan ti ba dugɛ dia la, la ani se'em sa ɛɛn hɛɛn. La de la yelemɛŋɛrɛ ba san yeti ba koose la ba wan ya'a/yɔ'ɔ ba wan nyɛ saŋa nyaŋɛ duuse gee ma'alɛ zi'irego zi'an. Gee ba n dugeri zi'an la, fu san kaɛ bini sa sansɛka la ni ana suŋa. Fu san yeti fu dugɛ fu yire, fu wan dugɛ fu dia la se'em la, fu wan nyɛ saŋa bo ka se'em, lɔgesɛka ti fu dikɛ iŋɛ bini la, la wan suŋɛ fu gana fu da. Sɛla n pa'asɛ de la dida'arega la ligeri la ni zo'e mɛ amaa fu san di bilam nuu la ba'asɛ mɛ n bala. Gee fumiŋa san pugum sagum lagefɔ dugɛ, fu wan ba'asum di paɛ buyi butã.